אויב איך דארף דורך מאכן די וואסער אליין דורך פארן אין א שיף אליין. וואלט איך צוגעגרייט <hesitation> קודם די שיף, א קאמפעס, א מאפע וויאזוי דורך צו גיין. און <hesitation> גענוג עסן און טרינקען. און פאל מ'דארף רופן הילף און אלעס צו ראטעווען און פאל עפעס געשעט.